Dike mito yankenti ki yana yi rayuwa bi morecheu mik mik mi chwiti kwaama a yo benen tikali moreche, yanayi bitine yonkenti morecheu, bibeiyo kwenun tiyeu mani fiya mwerom ti, reshi mwerombo wuro bouti ki dike, bouti ki, kanka mor takuwek, bouti ki kanka mor ta kuwekeu, duwen chi ke bibwe mwe ki biyangeri mwoki mwel mwochi yabo, mwan kwentiye yam mwen kul bolonge, la kwatti nobbo lobe ma yoka tu ka tinen benbo mabo nyo, daten bi murkan dor duk dike wo yilan na befo loweri bi yelkanti, kwalti be kwenue tu kabe mabo nyo, tukabe no dike yilam wo na nkayaka morloweko cheri bwe mana la, bwe ma bwirim kerei, bo chiki morti mor morecheto bwe wuro ma bwirim kere, bobi wabkangeri nabi chu, bi yo bweri, to bi mwe bweu, to dike mi mimto tiyeu a masayi bei banjinge beu bi mwer kondor, no bwe ma lafi, ko nye ma lefiri bi mwekanti foloh mwe konkako loweu an bobinen ki nwer kanka duwekan bobinenki kuwobka fabobik wuro tukatinen benbo, ma nyo kange hobbo bero yilam na beu na direu. <noise> <noise> Mwo dike min totiyeu a masayin mwo bwe banjingeu, kangedike kwaama neye min tam chikeu min chwi kwobka kabati fo loweu min chwi mwer kanka doreti beu banjingbeu, kange dike yilam na banjingebo cheu, no bi mwerkondordi ban yi ya bi chaka bi ke ge di ge bi nyo kabeu, <noise> kuma yanzu bimwerkan doro tiyeu biti toi na wonyo nye durko beu tomkibi tineu nawaye biti toi, dike yakenti nawo yeu mwerka duweko bobenenti ki chaka kabom kange filong moreche, duk, dike, bwe bonjinge yo kaberi, mwo to bouti lott nye bibeiyo nyo bwankimenti, nyo to kimen <hesitation> ko ta kong nyeko ki kwob tiyeu nyo bukenem kanti, nye dike yo totiyeu ki mwerkan dor dike wuro kayam loweri ki yelkanti loh, dike wuro yilam na chaka kabako che loweri bobi yelkanti an bobinenki an bobinenki dike woba yilam, loh banjingebo an kwob kab mani a yila ti bwi, nobbo biro bobi nyim kanghe chew ai nunge yanzu mwo to bwe fabedu ti, lo bonjongko ta bwenta yilam fiye na nye na, fiye bidom na finer cheri, mwo nuwa ki a ya loh banjango nye bouchike chaka kabemek, to kaben bo wuro yori kabo ba ba dike bouki yorka cheke mwer kanka dorek, to a masheyi be wo bibeiyo, kom ta kom nye ko tiyeu nyo bukumen kanti. <noise> Kuma dike ki nung nyonentinyeu nuwe nye ki toi, kuma di ge wuro no kwa. ama tokiri nyo ma genew <noise> nyan ya ki, dike wuro ki nung nyo nentiyeu bo nyon nung nyitob nyebonen konge bibeiyo nya boweu, kuma an yokbenen ten filang moreche kange dika wuro dontene <noise> don, no ma nyori filang ko an bo binen no ma nyori ban to chaka kabimek no ma nyori ban nyi kwamer, no ma nyori an yila binen dike wuro kowe tim di a tokki loh banjongo yori kabeu, to fiye wuro tuka timimben bo, kanado ki makokari ki yobo dor <noise> dike mani kebo dong dong ki bobi mwerkange nabi mwekandor bereu, biki mwekange, tebbebo wuro tam ki bitineu kwaama, a ne kom filangko dike ki yo ka komeu kwaama chorkimenti mwembo moreche kuma no dike yankenti morecheu nye bibeiyo katau kong nye keu nyo bukimen kanti, nyue nyan ne gudumawa nyeu, nyikako nyo to ki bi yankenti nawo nyeu, dong dong kuma nyato bibeiyo chakaba ti bwenta no chiya fiye doka mwar fwerti yeritiyeri kwaama nechi nasarati to dike wuro min nuwa lumati mwo mi tii toi filing mor bwebanjinge dike wuro min bukwaama nen kanti kwaama tokki di an chotti dilo moreche ma dike woti datene, min bamwen kanti chotti mwem.